باش تحضر كاس تاي لازم تسخن الماء حتى يغلي، تدير العشب انتاع التاي يزيد يغلي، امبعد تقطرو و تديرو في كوب و تشربو.